Kompiuta kaan heewoodi komponenji ɗuuɗɗi. Heewoodi ko ɓolla kompiuta ɗum, ɗum wi'ata central processing units. Heewoodi monito. Heewoodi output devices. Heewoodi inputs devices. Ko ɗum nattinirta kujjeji nder kompiuta ɗum, output woni ko ɗum wurtinirta.